<hesitation> yang sayo tau tentang cuaca yang ado di indonesia ni, itu ado duo, dimano musim apo kemarau samo musim hujan, nah kalau musim hujan ni <hesitation> setau sayo-setau sayo ini pas pada bulan-bulan yang berakhitan ber-ber gitu, misal kayak oktober, november, desember gitu nah, ha kalau lah masuk bulan-bulan itu-itu udah pasti <hesitation> musim hujan itu <hesitation> kadang tu <hesitation> ya masa-masa pas taun baru gitu nah itu jugo musim hujan itu <hesitation> sedangkan yang <hesitation> msuim kemarau itu sebalik nya mulai dari bulan januari, februari gitu, yo yang sayo tau cuaca di indonesia yo cuma ado duo itu musim kemarau samo musim hujan, lepas tu dak tau, cuman-cuman seatau ayo sebagai orang indonesia di papua tu di puncak apo namo nyo lupa sayo namo nyo di situ ado salju, cuma dak-dak mesti jugo <hesitation> salju nyo turun atau tidak dak-dak tau jugo kito cuma dengar kalu di papua di puncak papua tu ado entah gunung entah bukit ado salju nyo gitu nah.